Izy koa ke nisy mpamosavy nagnano ody ratsy za de nivadiky nivadika f- e- amboa zaha, tonga hoe za bôka tia mihira de gitaranakahy gitarako ake, de igny amin-jainy za mandehandeha rôforofoko fao <laughs> gitara igny avy akeo am'zay za avy akeo am'zay somary magnano mipitrapitra mampalahelo zaha, avy akeo am'zay kaofa izy ka za le fanôjo le fanôjo le mpamosavy igny tegna tegna m- mihoahoa mafy be za aminazy ake tegna vingitry be aminazy za avy akeo am'zay ataoko hitan'le namako jiaby fao tegna vignitra aminazy avy ake le raha tiàko regny igny andehanandehanako marikitry ake fao.